Ta sañay pilkol ma arannde ko haandi ngaɗa heɓu limsel ngel naftirta, ndemboo keɓa batal ma keɓa gaaraaji, arannde waɗan batal ma garol kaɓɓa kaɓɓangol to hoore to ngol sortu, ndemboo tuufita ñoota pilkol ma, ta timmini ɓeyda ɓeyda njewa wongel limsel to ɗo.